<hesitation> vukhonyi vya ndanyola khurulana khu viivuli vaanje ndalola ni vulahi sana, shichira vaanomba khuva manya mundu wa khuikhala na vandu. mundu wa khuloma vandu vavule khuva nende khusolana tawe, niwikhale wuuli unyola khuli manya uli ni milembe. Na vandu valala vaho nuuchelitsa khuva mahoni manya keenaka veenyaa tawe. Lakini sasa ndaacheritsa khunyola <hesitation> vanduava shi vali vandu vapi tawe, ni vandu venyanga umenye na vandu, wiikhale na vandu na mirembe, uvule khukosana navo tawe <hesitation> andanyola mahoni kenaka ni malahi kaanzumbakha, inze ndamenya nende vandu vanje ni mirembe. Alafu nuuhenza kalaha <noise> unyolanga vinduivi shi vili vindu vinyala khulomba ukosane na vandu tawe. <hesitation> unyolaa vinduivi ni vindu vili nu vukhonyi vindu vitushire <hesitation> nuuvere nuunyoli vosho vatsitsanga muunjira ikhenyekhanaa tawe, maoniaka ni malahi, unyala khuvahakhu uvavole kholi ndi kholi ndi. <hesitation> vindu vyenivi ndanyola khandi lwa ndahakhu vandi maoni kenaka ndanyola vaakarumikhila munjira yenyekhananga. Vambora shindu shya khuranga ni wenyi umenye na vandu vulahi urange ukhave nyasaye. Nyasaye naye shindu shyosi. Shichira luuva nuwakharula khutsa khuli manya vivuli vovo ulanyola. Wakhenya ukhave mundu ava himbi khwive, na mundu wa kenyaa ave himbi khwive ni nyasaye. Shialiho mundu wundi tofauti khurula khu mwenoyo tawe. Na inyanga yuutsa khunyola uli khuvenavo, valakhukhonya mutsishita tsiotsio, mutsiraha tsiotsio, ulava nuuli nende milembe. na niva unyala khuva ureshi venavo. shi suviranga umauve ulikhu nende vandu vandi va wenyi khukanga himbi khwiwe vakhukhonye tawe. <hesitation> londa mawaitsa ka vakhuhetsanga yaka kalakhukhonyi imbeli wa vandu vatushire. Na nuuli mmbandu wa vandu vali mushitumo noho mushikwenyi, ukhava mundu wa khwipayapayitsa tawe <hesitation> ikhuve unyole vucheli khurula mmbanduava, ulanyola vanduava vakharanga khukhuekitsa mekitso kali malahi, ka kenyekhanaa ulonde na nuwaakhakalonda ukachimire. nuwaakhakachimira, kalakhukhonya hosi huuva nuuchenda, kalanyolekhana nive mundu wa vasakhulu venya wekitsekhu vosho khulondokhana khu mawaitsa ka wanyola khurulana khu vandu vali va khare. Apana wiilombe iwe uli mundu wa khare na iwe shuumanyi shindu tawe. Chelitsa khulomba makhuva nuunyoli kavere matinyu kave matoro shichila iwe niiwe vavetsa vakhaha mamulaka isa yeneyo yukhulomba makhuvakenaka kakase imbeli wa vandu. Na niwaakhatukha imbeli wa vandu vahenzaa khwiwe venya vamanye toto utushire khola likhuva lyene hili? Noomba iwe ulitsa mundu wa khumoloma shichira ni khumoloma, vandu valala vaaho shivakholaa makhuva katushire ta. Na mawaitsaka ndachelitsa khuhakhu vandu vandi ndanyola toto vakalondanga nikhali shi vali vosi vakalondaa khuli kenyekhanaa ta, aho mundu yashira mahangali, mahangali kenaka a ndanyola manya ni khuli manya kali ka mmasai. Khuki unyala khurulista shindu shyenishi mmasai ka mundu kanyolekhana ni vutinyu. Na valala vaho vanyola. unyola vachimiraa makhuva kenaka valondanga shichira valolanga shinduishi shinyala khuvakhonya hamberi havatsitsaa yaho. Na vahinganaa yava noo valeraa shileche, iwe ulekhanaa navo uvola sawa lekha vakhole kavovanyala niikhali iwe khola <hesitation> ka uvetsaa niwasoma khuvirila khuvandu vali va khale, vandu vali va miima chali chavo cha khale. Ukhasa khuli manya wenya uveekitse manyishi ni vavere vaambakhane tawe. Shichira nuuhenza unyola khali muswahili avolaa 'asiye sikia la mkuu huvunjika guu'. Khu ive londa ka vavola noomba ulonde kuukholanga shichira ive utushire khulonda makhuva ka vandu vahinda. Na nuukalukha khuva <hesitation> mushihenyehenye shya vana vati nee luunyolanga sasa khaki ka vandu vakhuvoranga toto waakalola noho wakakhola. Noho unyola vindu vyenevo khandi vikalukhaa inyuma khulonda. Na vindu khuli vyenevo vyakharanga khulonda mwene uliilauma, wiireve <hesitation> vinduivi virula hena. Akanyolekhana vinduivi viitsa khuvirila khu vindu vya waakholanga. Waavola mwene urulaa mmakhuva manya kenaka lakini sasa waarulamu ta. Wakalukha mmbindu vyali vya khale, vya vandu vakhukayanga, vya vavolanga khola ishi niiwe unyola sasa khali usilaa khuvyenevo ulekhe ta. Khu vindu vila khandi nuukhola, henza shindu shuukhola umanye shinduishi toto, ukholi shinduishi khulondokhana khu mwima kwa wekitswa na vandu vali va khale. Vandu va matukhu kanu shiisuvira vanyala khuva nende mwima khuli manya kwa vandu va khale veechitsaa tawe. Vandu va lwenulu vakhuvolaa vaarula mmima nikhali mima chaliho khurula khale. Nuuhenza vandu va khale veekitsanga vana vavo noho vandu mima cha vanyala khumenyelamu, vatsile haswa sana khuli manya <hesitation> vavahire vatsile hango hanga vandu noho khumenya na vandu. Vakhuvoranga shinduishi niishi ukhakhola tawe. Niive nuuli muundu wa marohi uhulile, nuukhahulila tawe luukalukhaa iweneyo akanyolekhana sasa <hesitation> makhuva kaa vakhuvolela waatong'ola. Wakhatong'ola nuukalukha ingo, kanyolekhana sasa <hesitation> iwe vakhuvoranga mwima kwa khwa khwekitsa shi kuli nee kwa wakhola ta. A na toto uhenza khandi unyola kweli toto lwa watukha iweneyo wenya khwilomba mundu wa khwimanya, na liimanya lyolyo lyakhachila sasa ive utushi havundu ha kenyekhananga uve nuukalukhaa khu viivuli vovo, khandi vakhwekitse vulahi lwa khavili. Na sasa kanyolekhana vakhwekitsanga. vamaavavole khutse khwenyaa khwekitse mundu achimilaa shindu lllala apana khwekitse nundi mukamba nakhuvola ahulile akholatsa makhuva <hesitation> ka khumukayingi. <hesitation> kenako ni makhuva kakhatukhile Khukhola imbeli wa vivuli vovo. <hesitation> va ndaakhekitsakhu vavyishi ndolanga ni vavola manya vakalukhananga noo lilola lyavo ndolaa vaakalukhana, shichira mundu avolaa toto kuuyu akholanga nuhenza mwene atsitaa imbeli. Na ni khuvola khulonde makhuva kekeyaka ni malahi na ni khuvola khulekhe, sasa ni khutse va khutsaa khukora. Khuunyola vaalonda kuukholanga, nukhola shindu mundu avola ndenya nondekhu mufano kwa munduuyu akhola yuku ndole niinzya imberi khuli manya lwaatsitsaayo.